Peepatuuji kam to kollai jommaaji seyo ɗi ɓadoto, ngel ɓadoto, ngel raɓɓita patto mo woni, ngel takkoo mo, ngel fukkoo, baññe ngel waɗa ka filaago, ngel woya, ngel waɗa miyaawu.